मरुभूमिमे बैठनबारे जानबर बचन ताहिँ तमान फरक रणनीति अपनात हएँ । जेहि रणनीतिसे बिनके बहुत कठिन वातावरणमे फिर जीवन यापन करन ताहिँ सक्षम बनात हए । ऐसे जानबरनके पानीक कमी, तत्तो तापमान जैसे कठिनाइसे बचन तमान विधि तरिका अपनात हएँ । मरुभूमिमे जानबरनके बचन ताहिँ कुछ प्रमुख रणनीति: १. पानी संरक्षण करन ताहिँ मरुभूमिमे बैठनबारे जानबर जैविक रणनीति अपनात हएँ । बे एकदम पानी कम प्रयोग करत हएँ । कुछ जानबर त अपन पेटमे गजब दिनतक भण्डारण करलेत हएँ । २. पानी कम लागए कहिके बे रातमे जाधा सक्रिय रहातहएँ । ३. कुछ जानबर अपन शरीरकी तापमानके बाहिरकी तापमानसँग मिलान सक्षम होतहएँ । ४. मरुभूमिके तमान जानबर अपन खानु/आहारमे फिर बदलत हएँ, ५. अपन शरीरमैकि उर्जा बचान ताहिँ मरुभूमिके जानबर धिरे धिरे गतिविधि करत हएँ । ६. ऐसि करके मरुभुमिमे रहनबाले जानबर मौसम अनुकुल बनान ताहिँ अपन शरीरकी आकार और संरचना फिर बदललेत हएँ । ऐसि तमान रणनीति बनाएके मरुभुमिमे रहन बाले जानबर अपन जीवन यापन करत हएँ ।